Jadi carana <hesitation> matinro kiq <hesitation> genneq tinro taq lalengnge siwennie atau siessode iyanaritu <hesitation> mele kiq matinro semisal tetteq pitu atau tetteq aruwa matinroni. <hesitation> Nappa narekko tetteq ennenni atau tetteq lima subude <hesitation> nappa kiq motoq. Jadi carana <hesitation> ipagellori tinro taq na <hesitation> laq- ko rekeng mawennini tamani wettunna tetteq aruwa atau tetteq pitu <hesitation> istirahat niq atau jokkani ko liwurengnge dena gaga ijama selaingnge makkapeddeng atau matinro. <noise> Jadi makkoro carana <hesitation> magello <noise> tinro taq, <noise> jadi selainna erodo ipagellori topa <hesitation> kasoroq taq atau salemutaq sibawa mangkalungu kiq narekko magel- lokiq matinro manyameng.